˂Hesitation˃ Ipuere, ipuere yaeko oyovake päve mbae oyekuaye porque yavai esa tumpa yande mo kuimbae jare mimba reta no jaema yavai jaema yande añetete ko paraete yaipota esa vi ko yaimba reta kirei oiko, mimba reta erei ko ikavi kua yayombori ñamae kuare